जोश को समुंदर भी हो तो टेटके किनारे बोटे कोरी समुंदर देखें बहुत अच्छा लगो। या तेइके तोंदी तोंदी हवा चोलो।